أحب أسماء أنواع مختلفة من الموسيقى، أحيانا أسمع الأغاني العمانية القديمة، وأحيانا أستمتع بالأغاني الحديثة. كل نوع له جوه الخاص ويعطيني مشاعر مختلفة. الأغاني الشعبية تذكرني بأيام حلوة، والأغاني الجديدة تخليني في مزاج حلو يعني.